Ang jeba kaisa mal mata wngnani phaan rwkhai ang toling wngnai. Ang toling wngwui hayung hatai no sakani simi nasiknai. Toling hai khe dowui birnai tei ani sinijak borok tei jaga rok no sakatwui nasignai. Ang birwui twuima kotor kotor rok no klaisa khe par wngnai tei aa romnai. Mura kuchuk kuchuk jaga o thangwui nainani tei aroni chamung no chanai. Bufang kuchuk ni bwthai no khagwui chanai tei buino bo charwnai. Sakao tongfru hamya kaam rok wngma nuk khai buino sanai. Amtwui hai khe ang ani bwkhani muchungma no pura khainani.